देखो सा हुकम मना ब्राजील का कुछ इतिहास का तथ्य ध्यान हुआ। बाशियों में आपणा बठाओ हूँ जिस्याण की ब्राजील में अठारह सौ अठासी में दश प्रथा समाप्त हुआ है। अन्न अठारह सौ री दशक में मध्य में ब्राजील विश्व रूपा आडू कॉफी उत्पादन देश बन्न जावा है।